Dovieiva ëse quello de applicâ e lezze e de fâle respettâ da-a popolaçion. Quello o saieiva o ròllo do governo, no de fâle e lezze, de fâ applicâ e bon.